أنا شايفه إن أكبر مشكلة بتأثر على العالم اليومين دول هي ال <hesitation> التغير المناخي ، لإن <hesitation> هو هيأثر على البيئة وهيأثر على الاقتصاد وهيأثر على الصحة وكل دي حاجات احنا محتاجينها عشان نعيش في العالم يعني